<noise> Okwe Okwelema okwehanga <hesitation> ekiro kyabakoozi, <hesitation> ekiro kya'bakyara, <hesitation> ekiro nagamba ki ekindi, <hesitation> ebyo biramala ebyo. <hesitation>